Kaua tagoan, e borbor me lia be hat ne no heh, te kat haraeh me moa lo a mes a katun, elo na lu se mu kat haraeh tara toai tamulo. E ngot e goan i roman, elia kat haraeh e nouk a mes a katun, le na lu se gu kat haraeh. Mei ku u tara katun te ka na heh, kova tara revan papal han a pinapo. A-a kaua tagoan e mat hakap kove le <noise> tom kapu ne ngok u bor tanou. A <noise> bor tanou tagoan, rihat haraeh, rihat haraeh, eiau u borbor te ka na ien, e tom kapu ne goan, ngot e goan a huhua roman, huhua raeh. <noise> Masal i tagoan, le bobor si me nouk eru, te kat me mua lomi a ka raeh, tom kapu ne no mi a ka raeh, kat e mua lomi tara toai tamlomi, mi na boak haraeh i mu, mi na boak hare mua u masal u kikisal Toai a tutu, toai has a raeh. Me na lu e moa hai hihol te-te ka na ien, hai hihol a raeh, uum. Masal, a titi tagoan e mat pan, a kaua tagoan bobor nitoa me lia u bor te ka na ien. Na bubu has tamulam e boak haria a titi tamulam, bobor si me lam, bobor si me lia u hai borbor te ka na ien. <laughs> Borbor te ka na ien hahat eiau elia, rihat haraeh, kuer haraeh, kat haraeh u mangil te mangil uar u katun. Sol u katun e mangil er a toukat a raeh, kui a toukat a raeh tara toai tamulo. Sol elo e kat e mua ka nome, lo na lu se mua hihol tanou, ka nome na boak si nou a tara toai tamulo. Eiau borbor tariru tara toai tagoan, ne tom kapu ne goan i roman borbor te ka na ien. E tom kapu ne goan i roman borbor te ka na ien, te Te kajen hamanas ua goan, te ka me goan a masal, te ka me goan u bubu, elia tom kapu nitoa ne nouk u borbor ti haso ya re kaua ne bubu elia tuku kekerek ua man. Tuku mei notuku taka hitom u an, eru haso elia u hai borbor teka na ien.